السباحة ما ما أعرف أسبح وأؤديها ما بشكل غير جيد أبدًا مع إن أخوي يعني سباح مرة، لكن أنا ما بالنسبة للسباحة ما أعرف أسبح والسبب إن إني ما أعرف عندي مشاكل في وداني، إذا موية دخلت في وداني ما ممكن تحصل لي مشاكل يعني بعدين هذا السبب ما تعرف أؤدي السباحة.